Karna wa mea tii si tu tea doni pe me siwon sedangkan sini woomung si tuk kanen moka sore si baracun no imemen teu jadi sia edoni meme siwon siwon satu kali kumaan ndei meteu kayo sore simpaan simpangla kayo sore ndei meteu kia domi nitu si wol <hesitation> telu nitu tea mola teamo pekanen sa sia lebe lebe sia tiga hari moui baracun no iti ndei bole siri meteu sia kerne si sayor tiis bahaya si kanen te epe jamon se rei meteu paa kayo sore sako kayo sore si racun no jadi ri metuu sume kumaa ni sia sasi tu sore mong i sayor ti kwa sa sia edoni osiwon sedap asal sia tea tipu ni taan sa sia siwon numoka ma besomi racun nan talebe me lakerung jadi se ri mateu jadi ngke si sayor tii si edon te pagi siwon pagi kanen te pagi ni meteu kanen sore <noise>